Kenyit nekikisichon ko ki tarik ang'wan arawet ap muut eng' kenyit ap elipu aeng'e ak tamanwagik sogol tamanwagik tisap, ko cham ng'oit petut nekikisikenan keipa kepaipachini ochei kwansa eng' eng' chekikisichech kenyit akeng'e kepaipai ochei ke kepaipachini petut nekikisichon, ng'amu kararan petut noe ochei, kepapaitu kapisa akeamishe komie, akechulchul kapisa kepaipachi, achek kechame kepaipachini kenyi nekikisiken chii ochei, ng'amu poipoyeng'ung kokaiit kenyinoee, aye yaka yakakepaipaekitu komi amitwokik che kakichapwech, ko uu makatyande ne kikuren keki, ketil makatyande kei keki nda nakaal kin kikimarmar kendeno tukun mauek chekororon ochei, keam anyun makatyande kei, yekitar keame kelach kei anyun ketililikitu ochei, akepe anyun ake keamte mukatyanda kei akot sota korok akepaipaitu ochei, akerorise ochei, korok ket ket ketembeanate anyun kepe kepirate pikchaishek kekase kei ochei kemi komie amu kapoipoyet ap kenyit nekisikenech.